ஒரு ஈரப்பதமூட்டியானது அறைக்குள் சிறிய நீர்த்துளிகளை தெளிப்பதன் மூலம் காற்றில் ஈரப்பதத்தை சேர்க்கிறது, அது ஆவியாகி நீராவியாக மாறுகிறது, இதனால் காற்றில் ஈரப்பதம் அளவு அதிகரிக்கிறது. இது அடிப்படையில் திரவ நீரை சுற்றியுள்ள காற்றுடன் கலக்கும் மெல்லிய மூடுபனியாக மாற்றுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது. ஈரப்பதமூட்டியில் உள்ள ஒரு பொறிமுறையானது ஈரமான வடிகட்டியின் மீது காற்றை வீசும் விசிறி மூலமாகவோ அல்லது மீயொலி அதிர்வுகளைப் பயன்படுத்தியோ தண்ணீரை நன்றாக மூடுபனியாக உடைக்கிறது. அமைப்பின் உள்ளே, உதரவிதானம் மிக அதிக அதிர்வெண்ணில் தண்ணீரை அதிர்வு செய்கிறது. இந்த அதிர்வுகள் ஏற்படுவதால், நீர்த்துளிகள் காற்றில் செலுத்தப்பட்டு அவை ஆவியாகி, ஈரப்பதத்தை அதிகரிக்கின்றன.